मची बी या र्र भूति ए। मची बी भूति प्रकार की ए। जशी हमारे एतु जमना की ए। दारो की बी ए। इची तो मुजे एना पता।